أي نعم <noise> يلزم الأطفال يحفظوا القصائد عن ظهر قلب، وهاذيك عندها فايدة باش الإنسان يتحمل المسؤولية من الصغر، يتحمل اللي عندو واجبات يلزم يعملها الحاجة هاذيكا تنمي الذكاء، وتنمي الإحساس بالمسؤولية عند الصغير، وتنمي برشا حاجات، تنجم حتى قدرتو على الدراسة يحفظ كلمات <hesitation> عندو مسؤولية فالحاجة هاذيك تشجعو، وتنمي شخصيتو، وتنمي حتى قدرتو باش يقرا، وباش يحفظ كلمات.